Bare niŋ yee kuŋoo fanaa abeŋaa doŋaa le santraŋ kono ŋato ŋaa ta taa foo yaa dunula ibaa kuŋool ňiŋ be tarala dadariŋ aye be tarala topotooriŋ yee naa yee santuraŋ bula a kono ya peňee aye liiss ha.